kaa indi kana meona kumbi mayo ee, mayo kana akulum do kumbi men ee, teku do ba teku en do, pa impad do kumbi men ma god do ya ado, kofi reya ado, gila luman ayif tan god do doa ee, di kana mayo